Çernierët zip funcjonarjën se praticamenti janë si dy strishë e këto strishë jan gjithë dhëmb, këta dhëmb çë inkastraren e praticamenti ë si një arshije di metallu çë praticamenti ti mënd e rnarsh e mbyll e zbyll çernierën.